सरोतो, <noise> सरोतो एक लो या को बनियों एक चोटों हथियार रेवे। छोटा कई सरोता बड़ा भी रेवे, जीमे लोया को दो पत्तियां टाइप लागी रेवे। <noise> ऊपर जीनिये आफ़न अंगुलियों ओर अंगूठा को मदद से चला सका। अर आफ़न सरोता की मदद से कई भी सामान काट सका ,जसा की सुपारी है। तो बड़ी सुपारी रेगी <noise> जीनिये आफ़न छोटा छोटा टुकड़ाण में काट सका। उन सारा ने लारे काट सका। ऊ ई प्रकार से आफ़न सरोता मेवा ये भी काट सका। जसा आफ़न सुपारी ये काटा सेम मेवा ये भी काट सका। <noise> ऊके अलावा आफ़न नरी चीजा काट सका।